زه د مذهبي پلوه دا باور لرم چې انسان اشرف المخلوقات دی خو دا په دې معنا نه ده چې انسان له نورو مخلوقاتو څخه لوړ دی. دا په دې معنا ده چې انسان به د ټولو مخلوقاتو په اړه فکر کوي. <hesitation> ګڼې لارې چارې به لټوي او داسې شرایط یا محیط به رامنځته کوي چې ټول ژوي د هغوی د ژوند او د ښې او ټول ساه کښ یو د بل تر څنګ په ارامۍ او خوښۍ سره ژوند وکړي.